عشان تتأكد إن اللي تشوفه حقيقي تقدر تعتمد على الحواس وتجاربك اليومية، مثلا إذا تلمست شي أو سمعت صوت ها الأشياء تعطيك إحساس بالواقع. بعد تسأل نفسك عن الأشياء اللي تمر فيها وتراقب كيف تتفاعل معاها. إذا كانت التجارب متكررة ومنطقية فغالبا إنك تعيش في واقع. لكن في النهاية التفكير في ها الموضوع يفتح أفق جديدة ويخليك تفكر في عمق الحياة.